Alemania pegua reta jaeko oñemomopeti jaeko arasa mopeti juripopa <hesitation> siupa mopetipe jare jokogui jaema ojoye segunda guerra mundialpe jekua oyomboyao retaye jaeko occidental jare oriental jeisupevano jaema ëreiko oñomopetiretaye jaeko mopeti mopti etape saupopa saupape opa oñeñono kavi retaye